Kur pincar u celesti më vjen ment qiellja, më vjen ment sytë e nuses, më vjen ment dejti, më vjen ment gjella çë vjen dopu gjellës.